Ya paar mese sera e sera tie tayang kemal jadi kuri katu melesi sak maek paser ya kotumeles seras lima pulu epa seras ampa pulu wedo teng kakasi satu kilo orior sedap kuman tayang kemal jadi so kaa medomi ha umpaya dondo kane teu wewean kwa ntii sa nteu ni kei pas pasan kori metu tumeles nitu yah kemahal weta ko sumera tela nitu siitu wianeng pesta itu rila pesta kori musemera nitu ha kasa kepaarku tu pasiwo la tinoransak ka memangeng ko sumiwo ma nasi ja sedap patola tola payan teun ti kori memetu tumeles y <hesitation> talus so male narga sera tiei jadi laa kula tei tu awene waya peila tape menele nele seni tukan talo somal <hesitation> payangan te payangan kula satu hari ne do tela satu kilo jadi taape menera nera e sera tii taeken ewaktu kei nu <hesitation> lali pe anu tiin memange murah seratus tiga kilo hari hari kome kei sumera hari hari sumera ta <laughs> taeken ndei memeteu sera so lima pulu ye kom pe se sera seras lima pulu taeken na kanem gaji hari ne teu seras tiga pulu Hadi waya mola tape me sera sera ti <hesitation> iwaya peila sera ti maantat kasa kepaare te ti waya peila kume seseraan tuan menana moka loit jadi waya le sera tei ni eyado sera walina supaya tamaru tela omedo kumang kaman tari le wir jadi wea pela sera tie tame pela sera mata nei kaam mou me anu peleloit mekekane tea loit ya sakita wewean nou tamedo mokang koman witung pelesir taan sa rei peale tari medo hao paar sumara antari laloit jadi waya peilitu ah waya siwi pesta undangan ni mea moka maka makan toro sumera supaya tariore sedap kakita la ome sesera layiim pedis ya endoit ndei la wea medo moka sera situ memango <hesitation> weweano loit kaan tou nyei omeaaya satu hari <hesitation> tales tela sera taan ko sumera amo kori mokuma <laughs> kuman ndei mola wir <hesitation> narga ten di awa sarga sera tie pina eyangen alah waya pile itu tamedo moka situ tumuru ngea sera tiei maka toro kuma sumera supaya Koma teula tasa koma sera iyein ndei pe ma teu y <hesitation> sera tea palingkep kepaar he ndei mome teu sera nei kaan talo somer itu memang te mura kwa e hari hari perlu ko sumera sera tie hai waya pelayi meado pela sera walina tuana kan ta maye ki umah maalimo sera walina perlu ta maarimo keng garang mea pe pa tunula mekasa teme ragey teaken tari mumu tu rumagey mea woka tumulu kan garang ki umah paa sera el <hesitation> si wola dabu dabu komenero rumagey ti mal jadi wea pe la waya ne sera palina waya numa peape seraan oriore seme sedap wo merere ruut te loit ka ndei peli leit eko sumera woka ma ka teu sa weweano memange tuana keadaan ya ndei momat turu turu wela sera yei si sa sera teaken rin sedap kepaarku me sesera lebe lebe sia ragey la omama mengea ngea te oh komako pe mea kea timpa waan satu te uka ta aya tayaken nimu ya ta tas nea sera tiei jadi waya wea mola nitu mea do pela kang garang ka apa ro pa sera ela tungali nia numah <hesitation> medo kuman neng sera tiin tuana keme rem peayanga le ndei was teles jadi mereru tela <hesitation> sewoki kokan paar nei do sera ti taea dei witu weta loit ya kura kwa medo sedangkane kemal teu nyei peilaan no kelas seoki situ tumurung ngea kume merior medo pengiweng weng kuku ma itu tumurung nge weya kame ma seoki paka teun sumera emani kei weta kei meke teu tei tumale teu nyei keri pe ma tele tele sera tie ya kei mema meado pela sera wealuna perlu ko du mabu dabu dabu kung kuman kaan ndei peli peteteles sera medo mo kalebe si tu memang witum tuana me ye